Gna Malesie agny koa a misy rivotsy Mousson io indroa isatao tonga ao. Da misy avao koa ny fotoa mampisy ora agny. Fe misy avao koa ny fotoa mafana.